Unkan xnaꞌ diikaꞌ ka xnaꞌ diikaꞌ ka ka pescado maw ti tixni nida <noise> per lo neda sit walei xka kwa na wa lei xgugan xga xgalante omza mala llalə xnaꞌ diikaꞌ xgugan na xgalante wa walei xnaꞌ diikaꞌ le de gusto wen ron shili pues choaban toda gogan chua to aceite mal xchingwa tania kokg argog ta chin tamale na kwalex kon no xnaꞌ diikaꞌ tit xo aceite marchich mat wa wa le pues runkan xnaꞌ diikaꞌ kal to marron kan nis kwan rronkan xite lo lli mawa le roo xnaꞌ diikaꞌ root xnaꞌ diikaꞌ seit man rokan ot ada mal dan male nikar niena llula llulan xnaꞌ diikaꞌ la chonkloda chuna madlei te nax per diikaꞌ na doctor dolo xkwantelei anti gux malei xnaꞌ diikaꞌ an xnaꞌ diikaꞌ onda rond onzap colesterol on xina awale. Pues mieti ma tu dito nan conocimiento moatə na ta to nax diikaꞌ ka garbanzo naa na tarto na xnaꞌ diikaꞌ <noise> tar to na nalli tusi na ta todna xiti na gaxis na c̱hua a todna targog <noise> nax